د باران د اورېدو غږ ما ته سکون، او د فکر ژوروالی رايادوي. دا غږ داسې احساس راکوي لکه طبیعت د زړه خواله کوي—نرم، منظم، او آراموونکی. کله چې باران ورو ورو پر بام یا کړکۍ ولویږي، داسې ښکاري لکه وخت ورو شوی وي، او نړۍ یو شېبه د آرام لپاره تم شوې وي.